Pinjir lo juni, lo vali ta onha atwe fenidi habando dereji Ir lan se hato dereji man botiti, derti, obu seiti no moirlata man mari haje.